கரிம உணவுகள் பூச்சிக்கொல்லிகள், செயற்கை இரசாயனங்கள், ஹார்மோன்கள் அல்லது நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் பயன்பாடு இல்லாமல் வளர்க்கப்படுகின்றன, பயிரிடப்படுகின்றன அல்லது வளர்க்கப்படுகின்றன. ஆர்கானிக் அல்லாத உணவுகள் பெரும்பாலும் செயற்கை இரசாயனங்கள், உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன, அவை உட்கொள்ளும்போது தீங்கு விளைவிக்கும்.